مهم جدًا الإنسان يكون <hesitation> منظم، الإنسان يكون <hesitation> منظم في الدار، <hesitation> يعرف كيفاش <hesitation> حاجاته ينظمها، <hesitation> بالفعل يعني مخه يشغله باش ديما يكون منظم، ومرتب في البيت هذيك الحاجات تطور من قدرة الإنسان على فهم روحه، وفهم <hesitation> الحاجات المحيطة بيه.